عشان تعتذر بشكل جميل يعني حق شخص لازم يكون التون مالت يعني صوتك تكون فعلا فيها انك تبي تعتذر مو مصطنعة وانك تركز على انك تذكر الاسباب يعني الي انت ليش قاعد تعتذر وانك ما بتكرر هاي الشيء ويكون أسلوب لبق وحليو يعني